Kare amazaariibwa gangye, nkaabiire ndenda hataburaho omugati, ekyo nikyo kikuru ndandeda naanye nshara omugati, nk’abandi reero tushemeregwe, habeho okunywa, habeho okugaaniira, habeho okushemeregwa, tugurukyere mbwenu tu- otaashanga twetiinire abu- abutwayeta aha nanka mbwenu nkabiire ndenda ba amazagwa gangye nyete abantu bakye, mbwenu banywani bangye b'ahaamara nigashi banywani bangye b'empika abakye batarengire na bataano then tushare cake tugaaniire <hesitation> tuze nk'amiizi abwato <hesitation> tutambure tura turanywa, turashemeregwa, turagaaniira, turateeza ebishwani <hesitation> okwe nikwe ndandenda amazaaribwa gangye gabe buzimaazima.